Täämbätsel pääväl ei olõq tuu määnegi suur murõq. Et ku sul näütüses tuu Google'i kaart telefonih, sis saat säält kaiaq, kuismuudu kohegi tahat saiaq. <hesitation> Vai sis määnegi muu kaart. No aga muido, muido piät inemiisi käest küsümä vai sis takso telmä ja toolõ seletämä, kohe sa saiaq tahat.